மொராக்கோ ஒரு மாறுபட்ட காலநிலையை அனுபவிக்கிறது. கடற்கரையில் ஒரு சூடான மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை உள்ளது. வெப்பமான மற்றும் வறண்ட உள்நாட்டில் மாறுகிறது. மேலும் மலைப்பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க குளிரான. வெப்பநிலை நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெப்பமான. வறண்ட கோடை மற்றும் மிதமான குளிர்காலத்துடன் ஆண்டு. முழுவதும் வெப்பமான காலநிலையை அனுபவிக்கின்றன. தீவிர வெப்பத்தைத் தவிர்க்க தோள்பட்டை பருவங்களில். வசந்த மற்றும் இலையுதிர்காலத்தில் வருகை தருவதற்கு சிறந்த நேரம்.